Mi ɓuri yiɗugo mi jooɗa e So tawii miɗo waɗa jaɓde kala ngal ɗiɗi, mi waɗataa jaɓde waɗude ngal aduna ndee ko njangol aɗɗa waawataa waɗa. Ko ndee, njangol aɗɗa o waawataa njiddaade nguurndam ngal rewɓe ngal e njamaaji ngal baɗɗo.